أوصف <hesitation> بيت أحلامي طيب بيت احلامي بصراحة بحس إن أنا عايزاه يبقى في داخل في شمس كتير ، في شبابيك كتيراوي ف كل حتة حتى ف المطبخ ، وعايزه يكون في زرع طبيعي كتير اوي كل ف كل ركن ف الشقة في زرع ، وعايزه يكون عندي قطط يعني مثلا قطة أو قطتين بالكتير ويكونو بلدي عشان انا مبحبش اوي الشيرازي بس ممكن يكونو بلدي عادي <hesitation> أو شيرازي حتى مش مشكلة كلهم حلوين وايه تاني ممكن مثلا يبقى في كل حاجة انا بحبها مشروبات بحبها أكل بحبه حاجات أنشطة أنا بحب أعملها تبقى موجودة ف البيت